Philippines tu nam xang xang dagalok vistayan ilok gano nam nte om chin namon ani a. Tun cheng pon sung ho nam te tu an la om ani, Philippines hi China te India te Middle East le. An chen om ram South East Asian <hesitation> ram ho. Tan isung don namon poi motak si ngami ani. Tuan an rin na tu Buddhism te Islam te Animism te <hesitation> 14th century vil a chengin an lut cheng ani. Spanish hawin an om China tu tu sangkat zangasom ni pakat a cheng a sangkat zarya som guap a riat vil cheng ka Spanish hawin an om China. Sangkat zangasomsari pakat a Manila hi an ram capitala at po an ani a. Spain an lut nu a a hian. Catholic, <hesitation> Catholic, Catholic hawin lut a tuan tu tuan Christian te an lau tam pa ani. Spanish hawin an kum. Zatumve lai an lau om fe a. Tuan revolution ani a American rule a te po an om ve pa a. Tuan an ing tibua Philippine American war te po an lau om a. Tuan <hesitation> Commonwealth te po a lau om ve a an First President tu Manuel L. Quijón ani.